אה כּנְצַ'נّ אַנַאנִי כּנְתפְקּד לְהַאתֶף דִיַאלִי תַקרִיבַּא מַאבִּין חְ'מְסִין תַאל סַבְעִין פִּ לְמַרָה מַרָה פִּ לְנהַאר אה דַאבַּא מַעַ אֶת־תוַאסוּל לְאִגְ'תִימַאעִי ו לְרַסַאאֶל אה וַלַאת שִי חַאגַ'ה לִי טַבִּיעִיַה ו נְשׁוּף אה וַאש גַ'אנִי שִי גְ'דִיד שִי מִסַאג' ו לַכִּן כּנְחַאוֶל נְחַד מִן האדִי לְעַאדַה בַּאש מַנְדִיַעש בְּזַאף דִיַאל לְוַקֶת ו אַנַא הַאז לְתֵלֵיפוֹן.